Kwbangma jat ni hat tongo khoroksa khoroksa khe juda juda jora tei styleni bagwi design khlai o. Fedora bowler derby kotor kotor thup panama trilby malkhungni thup tei homburg wngkha kwbangma swmai tangnai thup. Beisbol topi snapback tei truck ni topi wngkha belai kheno hamjakmani chongmung. Beanie beret tei khorang chapnai rok wngkha style tei kwchangma chongmung. Straw ni boater ni rí tei floppy ni rí je hai salni rí rok salni yakni mantwui mano. Kwchangma jorani khuktwi khukchapnai khuktwi ushanka tei balaclavas. Samungni topi jephru kwrak topi chef topi tei sengkrakni topi kaisa samungni bagwi samung tangnai. Fashion ni bagwi mwthangna bagwi eba hukumu ni bagwi wngwi mano. Hat kwbangma goron tei tormani o phaio.